Fshisa elektrke osht ni pajisjse që i pastron tepihat, parketin, pra e mledh pluhnin dhe troshat gjithkah. Punon me rrymë edhe me ajr. Pjesa e poshtme e fshisës e ka ni brushë që rottullohet edhe mandej ajri e tërhjekë pluhnin që e ka mledh brusha edhe e çon e run në një thes brenda fshisës.